Wéno̱, xu̱kúꞌ tsú tsínuꞌ rí miruꞌjun numuu rí nduyéꞌ rí naꞌphi̱, xúmá xu̱wáánꞌ rá nandxaꞌjuée̱ rí miruꞌjun numuu rí ndaꞌyoo̱ rí khaꞌyoo mbaya̱wu̱u̱n rí rígá rexo̱o̱ ikhaa̱, o̱ sinóó nagájnuu̱ má na̱ke̱ áyéꞌ rí naꞌkhui̱ mangaa. Jngáa̱ xúmá tsúꞌkhui̱ mangaa rá. <hesitation> e̱ndi̱iꞌ mangaa, po xógíꞌ má miruꞌjun ngari̱go̱o̱ rayáꞌ rí naꞌkhu̱ mangaa tsú e̱ndi̱iꞌ. Xúꞌkhui̱ míxtu̱u̱n ndayáa̱ꞌ má tsi̱jní mangaa̱. O̱ tsi̱jní mangaa, ndayéꞌ rí naꞌkhui̱ mangaa̱ rí miruꞌjun. Jngáa̱ ríꞌkhui̱ i̱ꞌwíínꞌ xu̱kúꞌ khúwá xóóꞌ. I̱gi̱, ikhaa ú na̱ke̱ má miruꞌjun mangaa̱ rayéꞌ rí naꞌkhui̱. Jngáa̱ tsú i̱ŋa̱ꞌ rá, mangaa̱ má na̱ke̱ má mangaa̱ rayéꞌ rí naꞌkhui̱. Tsúꞌkhui̱ xkureꞌdi mangaa, nandxaꞌjuée̱ ndayéꞌ má mangaa̱ rí naꞌkhui̱ rí miruꞌjun, numuu rí miruꞌjun ipi̱ꞌtsu xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ rá.